Gne pataloa zagny da misy karazagny maro, misy izany gne hindesy matory io nanindreo an'io raha io pyjama, da misy io na lelah ndre viavy, da misy koa ohatry hoe findesy mande mizoso, misy gne pataloa terigaly, da misy terigaly avy akoa gny viavy am'izao, asia amboniny izy asia lobaky, na asia <hesitation> kazaka hoy indreo na tiserta, da misy koa gne jogging da afaky hisikigne lelah avao koa, misy hoagne viavy, da misy hoagne lelah avy akoa io da jean.